Toetra mampiavaky gny horita zao, ny horita masony iny afaky manenty amy ze tiany hanentia anazy. Malalaky zany izy amy masony iny, hainy mampiasa anazy. Le lafa misy biby hafa manafiky anazy na hihina anazy tonga de aboakiny raha maintimainty aminy eny zay; tainy vasakiny. Tonga de tainy iny ny aparitakiny de tsy mahita biby hanafiky azy. Iny zany sahala hoe fiarova-tenany iny.